अगर फ्यूचर में पानी के नीचे एक सहर बनाईच्छे। तो हम उकर में आपन मनूरंजन खातीर उन्हे। मछली के जेवी समोधरी जीव होकेछे उके देख। सकेछी उहाँ उहाँ पे कईन परकार के कारोबार। कर सकेछी जिसे मार्केटिंग ट्रांसपोर्टन के साधन। बना सकेछी जिसे रहेला घर बिजनेस कर सकेछी कारोबारला होटल मॉल मार्केट भी खोल। सकेछी आउ समोधर के सतफ पर दू मिल। अंदर तक बसा होखेला चाहेछे आउ इस सहर। पूरा तरीका से इको फैडरिल होता ही।